Ye kali kwasa uwe na jeki na willi spana ukava na tairi ukavaa na willi spana yafo kwakisha kuwa ikari ho kisinde kabla utaira jeki yo ukakilegeza nyati so kwanza alafu ukaenda ho kisinde ukaera jeki yodoka ukafungua tairi yafo ukande spea ya tairi. Ukarao ukafunga kwamefunga tairi ya kabla utame kasa tairi yo kabisa wekasa kwa kiasi kwa kisha basi ukakaba sheki imeraa sawasawa ili legelege ukatambuka nayo yetingishika alafu ikameharikiho.